واقعاً خوښ یم چې وینم څومره ښه ټیم یاست سړي زړه خوشحاله شي افرین! دا ډول مثبت تعامل او یو بل ته ملاتړ ورکول ډېر ارزښت لري. همداسې مخ ته لاړ شئ! زه پر تاسو ویاړم او تر پایه مو ملاتړ کوم.